हाँ जू मुर्गा हूदन ऊ बहुत चतुर हूदन। ऊ जणडद छन की कु हरम दगड अछू व्यहवार कनूच। तू अपडी मालिके प्रति बहुत प्रेम हूदू ऊंथै। उ जणद छन की कु हमथे डराणू कू प्रेम कनू चू। जू अजनबी हूदन ऊंसे ऊ दूर भगदन। जू ऊःक रखवाला हूदन ऊंक पास आदन और जू अजनबी हूदन ऊंक पैथर भगद ऊ। कि कखी यू हमथै नुकसान नी पहुःचा।